Won dhuraa thaa itho mal berre roomua suuni faa anin won akasi kas dhabeno fedh won dhura thaa itho nafasi ilala room aka ishin ghudhiatif aka ishin dhekeyo gargar ilala mal ishin roomun ghudio kabathi sunnen ilale mal ishin dhekeyoa achh berre nafasia ilale dhabe dhub aka cholee (iii) akishin kitandanen wol inn khol akishin berre inamaan dhirbu boonen khabdhu akas ilale berre cholee akasii dhabaaaaa